रूस वेंजन में कई तरह के वेंजन सामिल होगा चे जैसे की सूप, पकोड़ी, दलिया, पैंकेक, पाई, आउर मिठाईया के वहां उप्योब जोरशोर से करल जाएचे। सूप में ब्रोष चुकुंदर का सूप, टोर्चो में वाक्स प्रधारित हंड़ा सूप, करोशका में <hesitation> वाक्स प्रधारित हंड़ा सूप, स्वे कोलोनी में पानी और सबजी प्रधारित अलका सूप। रोसोलनीक में मांस सराब प्रधारित गाढा सूप, सोलायन्स में मांस सरा प्रधारित गाढा सूप, आउखा में मसली का सूप, वहाँ बहुत ज़्यादा जोर सोर्चे यूज़ करल जायेंचे।